நமா அடு஗ே஗ு ஹலவு ரீதி஦ ஸாஸலந ஬ளிஸவ। ஸாமாண்யவா஦ ஆய்நிர்஦ பத்து ரீதி஦ ஸாஸலு அடு஗ே஗ு ருச்சி ஬ுகா ஸுவாஸநே ஹஞ்சர உப்பயோ஗ வா புதிந ஸாஸ் நெக்கிலு விவி஦ ப஗ிய்த ஆஹாரங்கு விஷிஷ்ட ருச்சி கொர்புளு।